Më pìu tüt për mi, però pöi sai pa co fene e cuindi pös pa pi vendilu, cuindi a m'sa chë m'ën vun co mi e lasu tüt li cum al e cheicoza a sarà